أحب أروح للمستقبل ميتين عام، أشوف كيف تطورت التكنولوجيا و الحياة، وأتعلم الإبتكارات الجديدة. بعدين أحب أكتشف كيف تغيرت المجتمعات والثقافات بالمستقبل، يمكن ألقى فرص جديدة وأفكار مبتكرة بتساعد في تحسين الحياة. أما ترجع للوراء، أشعر أنه بيكون أكثر تحدي مع التغييرات الكبيرة اللي صارت.